أكثر معتقد نحب نعلم من العباد اللي إحنا كنا ولدنا وخلقنا من خلقنا ربي أولاد سيدنا آدم ومن حواء يعني كنا إخوة في البشريات الأصل في الشيء ما فماش علاش نتحاربه وما فماش علاش نتصارعه وما فماش علاش واحد يحس روحه هو أخير من الأخوين كنا بشر نفس المكونات ونفس التركيبة اللي عنا كل اختلافات مبسيطة ما فماش علاش الصراع لي صار.